Ny fetim-panajaka a Pays-Bas any zany da ankalazandreo ny fito amby roapolo aprily. Io andro io zany da tena fety manan-danja amindreo any satria amin'io no ankalazandreo ny fanjakandreo amin'ny fomba feno hafalia